ماذا بيا لا نفقد لا سمعي ولا بصري أما في الأخير الله مني عويناتي تغزر لو واحد يغدر بيا أما سمعي على كيفه على كيفه هاكو لاكو رهو الإنسان قد ما يكبر ينقص في السمع هههه خلي السمع خير نقص في السمع خير ليا البصر زايد البصر الإنسان ماينجمش يعيش من غير بصر.